ஆராய்ச்சி மற்றும் பொதுவான ஒருமித்த கருத்துப்படி, பெரும்பாலான மக்கள் பொருள் பொருட்களை விட அனுபவங்களுக்காக பணத்தை செலவழிப்பார்கள், ஏனெனில் அனுபவங்கள் நீடித்த மகிழ்ச்சியை அளிக்கின்றன, தனிப்பட்ட அடையாளத்திற்கு அதிக பங்களிப்பை அளிக்கின்றன மற்றும் காலப்போக்கில் தங்கள் புதுமையை இழக்கக்கூடிய உடல் உடைமைகளுடன் ஒப்பிடும்போது வலுவான நினைவுகளை உருவாக்குகின்றன. விஷயங்களை விட அனுபவங்களை முதன்மைப்படுத்துவதற்கான முக்கிய காரணங்கள் அதிக மகிழ்ச்சி. சமூக தொடர்பு. தனிப்பட்ட வளர்ச்சி. குறைவான ஒப்பீடு.